زما په نظر کې چیرې ماته انتخاب راکړل سي، په دری وخته ډوډی کې د سهار، غرمې یا ماښام یو یې پریږدم؛ نو زه به د ماښام ډوډی پریږدم، ځکه څې د سهار ډوډۍ خوراک مهمه ده او صحي ګټې زیاتې لري. د ورځني کار د پاره او غرمه هم همداراز. ولې د ماښام ډوډی چون وروسته دری ساعته د دوغه باید ډوډي ونه خوړل سي دا بهتره راځي.